دمی میاشت ماته د ګلونو، تودو هواوو او خوښیو میاشت ښکاري دا هغه وخت دی چې طبیعت پوره غوړېدلی وي، خلک د کورونو را وځي، او ژوند ته نوی خوند راځي می میاشت د کار، زیار، او همدارنګه د رخصتیو او کورنیو .دخوشحالۍ نښه ده چی پدی میاشتی کی خلک رخصتی کوی اوخوشحالی کوی لمانځی